कुकुरलाई दिनका कती चुटी व्याम गराउनु पड्डो छ भनिखेर त मलाई केहि थाहा आछ्छि तैपन जो हाम्रा घर वरिपरि हुदा छन् जनले कुकुर पाल्याका छन उनका धेक्याकी छु ती चाहि छकाल बाहाछाकी यसो कुकुरलाई घुमाउन डुलाउन लियाका हुदाछन् । त्यो भन्याको व्याम होला जसो लाग्दो छ ,उनुले कती घुमाउदा छन क्या गद्दा छन मुइले सोध्याकी पन छैन । तैपन कुकुरको जात हुदो छ फरक फरक कुकुर हुदा छन फरक फरक जातका कुकुर हुदा छन् ती जात अनुसारको व्याम चाइदोहोला जसो लाग्दो छ । कोई नाना कुकुर कोई ठुला कुकुर छुट्टाछुट्टै जातका कुकुर हुदा छन् । ती जातका कुकुर अनुसार नै उनुलाई व्याम गराउनु पड्डो हो जसो चाहि मुलाइ लाग्द छ ।